Барои ман мусиқии латиноамрикоӣ рамзи шодӣ, рақсу муҳаббат ва фарҳанги рангин аст. Ин жанр бо ритмҳои тезу пурҳаракат, овозҳои шод ва асбобҳои гуногун мисли барабан ва гитара маъруф аст. Мусикии латиноамрикоӣ гӯё ки ҷашнҳои пурэнергӣ ва эҳсоси гармии офтобро бо худ меорад.